Nokegere mm iun-lugorogimo mm ninue amuro lo ougirai temuro mm lopa mukeroi-muro. Mukeroi-muro mm nege egu apomino lo oirarui, pururugaro nne egu nuro apo, tee aike touno monmorugogin apakoginoi mm mnu nke oke okutoipoiro, okutoipoingu touno on-onogosi nnegu ropa lougai minno, minegu siromaro, siromaipigu egu apomino ama kiromaro iko mintogim, taa tou mintogiguine taa mani regui mu aike tounokaike apakokui. pagomma aike tounokaike kirokogui. An taa mintoginnoie egu wrong eromino egu ama ipiagaimuro. ama ipiagaimuro apomino aga ama kiromaro ee nokaikegai minnakosi, minnakomino egu siramui.